Pos enos descalientus que tengu col cochi porque ya tien unus añus i a ca añu me da más pobremas. Tengu eschangau l'airi condicionau i la califación peru, güenu, pos me vó aviandu. Ave, es que en Estremaúra, i más si eris de puebru, o tienis cochi o no te muevis i yo só d'andal paí siempri a relva. Güenu, pos essu es. Á si ganu más perras i me pueu mercal un cochi un poquinu más nuevu.